പദ്രാദ് നമ്ബര നിജു ഛനേ മല്പുനഗ, ഐതേ പദ്രാദ് തിന്ഗോദുന്ദു। ഭുക്ക പദ്നലു രശി ലുല പദ്രാദു। ഭുക്ക ദുഅദശ അദിത്യരലു ലുല। പദ്രാദ് ജ്യോതിര്ലിന്ഗലു ലുല। പദ്രാദ് പന്ദവരു ബുക്ക കൌരവരു പന്ദ അയിനു പന്ദവരു। സേനേയ കുരിവമ്ശ പദ്രാദു പ്രമുക്ക പദ്രഓ മല്തിപരു। തദി അരദു പദ്രാദു ഗന്തേ ഉന്ദു। പന്ദ പന്ജി രദു മുജി നലു അയിനു ആജീ യുദു യദുമവരുമ്ബ പദ്രാദു। ഏഇയേമ്ല പ്രിയേമ്ല। ഭുക്ക ക്രികേതു ബുക്ക ക്രീദ ഐതോ ജസി ത്വേലിലിപ് വേരു। ജഗതദു പദ്രാദു പ്രമുക്ക ദേവേരുല്ലേരു। അന്ഛ അന്ഛ പുര യോ ഛനേ ബര്പുലു।